Poh bon vatana ne toka pa nanavo kanai, nai von pa mos gavua. Von pa mos gavua nane u-op noma, ar nene kita opop nu u an nu ama aran ne kita anan nu vene. Unu tsene vere pama mosina po torara kah toka pa nana vo o katoka pa kukukur peor. Anana vo o sahan toki ka naim pa ma vanu. Anana vo o ataba va upas tsa mesoso ene pean pamia vanu, miar. O tsinivi, a tsene kes naunu pa vanu vui ene sta tokai po tsinivi. Tsa tokatanevi ka suasua ka tavuts hei nau pamia vanu. Povo tsinivi a miar totoka. Ka nai pa mai vanu von po mos torara. Tsene tokai pa nanavo kanai kaverei. Ka betei ma ar bebete potorara ka. An pa ma ara potorara. Ma ara nene kita ananu veni tsene anei vone. Toka pa nanavo ka nao pa mia mosina.